झाडू योह प्रत्येकाच्या घरान सांगात जयो। झाडू ना जाल्यार सारण मारपाक मेलची न्हा कयिर। कासो कडतोलोव आनी निटल घर धर कसा दोवर्तोलोव। झाडवाक सारणाय मंतात पण सारण हिरांची असता आनी झाडू सुम्माचो असता।